पहिले समयमे ते कहिदेउ उइसे जलमदिनके कार्यक्रम नाइ मनामें मुल आजकाल समय अनुसार आजकाल जमाना बदलति गैल हे । सबकुइ जलमदिन मनाइ लागल हैं नै । अब जलमदिन सबकुइ अपन अपन तरिका लैके मनैतियाँ । सबकुइ अपन अपन जलमदिन ओहके आदर्श बनाइ खुज्तियाँ । कहिदेउ कुइ अपन नाँतपाँत, साथी संघरिया, रानपरोसिभरिन बुलाके मिठ मिठ खैना खबाके, खा के आउ गाना बजाना करके मनैतियाँ नै । अब कहलेतिति कुइ यहँर उहँर घुमके मजा मजा ठाउँके अबलोकन करके अपन जलमदिन मनैतियाँ । अब इ बिचारमे अभेलुक्का मै अपना जलमदिन ते <noise> नाइ मनैले हुँ मुल जलमदिन मनाइ परलेतिति मै अपन जलमदिन अब्बे मनैति रहल इ तरिका लैके मनाइ नाइ चहतुँ । खास करके दुखि, गरिब जौन पाछे परल मनैं हैं जौन पिडित मनैं हैं ओइन सहयोग करके मै अपना जलमदिन मनाइ चहतुँ । अइसने करके सार्बजनिक स्थल, मठ, मन्दिर, पाटि, पौवा सरसफाइ करके, ओहका संरक्षण सम्बर्द्दनमे हातेमालो करके अपन जलमदिन <hesitation> मनाइ चहतुँ । एकदिन हुइलेति फेक सामाजिक काममे दिन बिताके अपना जलमदिन ओहके एगदमे आदर्श बनैना मोर सोंच है, यिहि मेलके मै अपना जलमदिन मनाइ चहतुँ ।